هذا سؤال فلسفي عميق! بصراحة، من الصعب نتأكد بشكل مطلق إن اللي نجوفه حقيقي وما نعيش في محاكاة. الفلاسفة ناقشوا هالموضوع وايد. البعض يقول إن التجارب الحسية والمشاعر دليل على الواقع، والبعض الآخر يشكك في هالشي. في النهاية، الأهم هو إننا نستمتع بالحياة والتجارب اللي نمر فيها، حتى لو كانت هناك احتمالية ضئيلة إننا نكون في محاكاة.